Nyya yako ko sau okuku kweyi none ifu koko kikweyi none ni yayani, nyya yo za nyow haba shose ikweyi banani, ifu koni ny gyoya inyo yoza konmada, nyya yoza ko nonya kikpo ene, nya yoza ko nebe ko gwye, nyya yoza kono oza otasa ko rono na ba reni na gyo gama, nyya za oza konabo, ome omape o omene ozani kiya yani wo za ni gyo moyi aba za aboma ebe koda kokwosonye nogyoye moyi dan nyya yoza nabara awino kwosonyani abara ba kwosonyini ela ko soyu, koyi kwo ela koze kuma haba nabo kwanuni. Awozo ko, nya yaza ko oyena ba yogu moza kolikweyi, ozakolikweyi oni abara oya konya ome nnya vita, ny so nyyata kinyeyi, ny so kuma nya kpagego naba pwopwofuni, olamu kunyiyi kotata kuma nyya me nyyaro zakolo ome inyalo yata Ny shotunehe dowuso ozani yayani oshomu tuneshi, ipu kozam nyya yani bwebe ko miyo ishuni, oko kipushi ko kikweyi none yabalo nyya kikyo yagebe komiyo, yayoyenehu ya yagye ebeni ami yagebe komiyo ifu kininy gebe ko miyo, nyya ga miyi enom ny koni ny gyo biokobuhu korao oza ko shivo koralo, nya yiso ga miny lamu naba sho kpagye ome ani ya ga nwo aboha agyo ba bwo ogyo kaha okpaku epa ami ya ngwo ekpaku sahapa nyya seri kpanu okpaku one sahapa kwokwoma okpaku epu gesikiya nnya shotunehe dozani avani, ometa, inkoni ipishi kolamuni gyoja bio woye koye oye kepa ny kiya yiso ga kiyo ko shoko, ga kiyo kosho kowa seri kpanu kuwa dawa korara ifu ko lamu honi kuma in ki yaya in gyo mu shotunehe lo ny kokame awase ni ba wakowa pwo ko ko yayani bi owa se shini gyoto wa, ogyo kadawa ozam oyam ogyo kadawa aba kyogu lo, ishi nami pwo ko ni abatomoloho zabema yago Ova ko gya kaha ebe na ba gbonya ki kpo ene kpo epe nnya wa ga yawo ikpo ya ga, nya gyo yawa ikpa ga inya wa oya tumol ga rozarora wa danu ifo ko zorara in rodanu ni kuma aseni ny gyo yase oya yomonume, onume amatuda ni gebenuni ozowoyole ebebe ami kuma dubamu kini gyo muyayi kweyi nyaku owiki oyatu oya nwmilo ama kweyi kolamu oni ami mamo na shoshi dami eno kowikini in yiso ya ebe no tumoloho inya kanu kina, ngyo tamu loho mya kanu kina, ogyo tumoloho nyya kanu kina, oya tomoloho garozara wa okiya shishini dawole oyaka dawu ozarora mani ny ra kweyi wa yiso sho kpo taso gadawa, oya kpotasani yaga in gyo mu shotunehe lo ny kokame bio awase shishini ni bawebe koyafu ogyo kamuto kadawa mu zano tagagyani atagagya agyo tagagyan oya gbowogo agyani atagagyani yome oza ni ya, ozani yoma, ozani yoma, ozani oya pwo fu ni yoma ama kini a gyo yiyi kwo biokedeni ami yara ma eno wiki a bara dede, inya rogya ma nyadashiolo nyara dinula in kinya lalo akuma yara kwinu koni reno no gyo ya gole kabaho No vaho dawulo oyaya ifu kogya noya noni oyahiya koga nwg yaga ya kpatiho ga yoza korora kpa yiho ga ra ama bio aseshini agyokadawa mani ese shishini ba ha gya ba ya daha ama ase shishini ama mu owuwe olo no a bayolo, esi kjada se kadawani nwashi kaya ni yani a shotunehe dami so da amu oza nawaya mani owa gyo shotunehe dami lo awa shokame biomi ishi nami yani inolehi ishini ngyiko yiso ni enoleni kadanni ami na shibita ikweyi koni de koba kami vovuni eno koze koba kami tayayo yohavuni nasubita nahagya my kuma iyifunu hagya aha waso oyoyo har ase ene sasa kawa seni akpa gaha nye saboda amu ono leshu shogaba ami mu gyo hagya ya lalo, nny gole koba oji ni gara kpayihi kpano dole ama ny hagya totu gbagba kpiyinu akwinu hagya har ifu kweno ki keni nya gyo mu shotunehelo ny koma. e ayi shishini agyo wa ogyo kadawa mo ozuto ma, ozayo ma shana nosu shana ya oba kyogulo, kuma oko ni oyaya mani ogyo ya gole ko g ngo ogboza ko yoya ka bolo owa seyeye so bo da ongo dawo ikeni, odawo owiki. Ekiyo odawo oyakamo obuwa ko, obwu ko kodawa zaroralalo oya gbowi kpowu aba dawa zaroa lo ama kino ogyo gbo lamuno yaya iyawu bi aha wase ki kweyi ko gya mani oma, wawa gboba agya kobi koni ose gyo paru agya ko wusa io no yiso nafu mani ogyo dai dole ho oka no mu gbolo rogbo ikeni owu owujilo dawu, oya yiso gatikpa yagaga ama ni ogbo zako yoyalo okamo wa da dole oka omu gbo lo oya nya gbiyiho olamuhoni wu neneshi la lo, koni ogyo yamani ozakoyoya shoshi ko yoya kini ny gyo mu gwede dozani nya yamani lo ny koka me saboda okoni yayani nyya yoko nwshika, nyya yano koteyi nyya yoko nwshika, nyya yano koteyi, nyya yono ko nyonya, nyya zoyo ko nyoya ki kpo epa, nyya yoza ko noda ni oda gyo kpinyi noyigu oya shi yoshipu kidu ogyo shipufudu oyalabo kozako imyiko kpagya m oyawa yikpo, oda ho yasho shi, ome ometa ny kiya yoza naba niyonehe no ba yogu miyoneheni Koni ogyo ya oyashi ya shipu kowu abayo se moza koniyo yokowe kwwu, ogyo vasho ome oshaninyoni anozani sho nlyoho ovashoshi neneshi oyoho yi kpasho oyoshoneneshi ome ome tahi nyya yoza koni kweyi oni kiyogara ebe ka shi shelalo ny keyaya kabo kiyinu inya ke ya ngon yanase kpanu otanu honi kono wa agyo lo ba mikweyi okpaku oye se eho am ya na okpaku oye sepa kwo oye to olamuhoni ya nw ngowu neneshi kaseno gya ma ba webe kokoho lo aba pwo mo oya ngase to lamuho ni abawa nwshika ase no gyo maba webe kokoloni vivitagya oya masuse nwashika bawa nykuma yayo ko neneshi ny kuma yashotunehe kpo zani nya yan, nygyo mu nwe milo nysho kakame ananama hy kiya kadawa seni gbojije koya abo loni otuyu shoshi ko yoya in koni la gyo ya wine kiye hanatu ho egwa vagya kobi kino la gyoya ouatemeke oya nwlasho zanesho ama kim ala ya lalo abagya maso ngo seakiya oyayalo ananamani alani gbo kokada la ana namam oma owuso natahabo.